Bon cili duu ana defa liɗɗi wondude e maafe, walla kañun teewuuji en. Ɗun e hono muuɗun. Eɓe joganii ɗun duu innde ley haalaaji maɓɓe hoore maɓɓe ɗii. Jonkaa no ɓe noddirtaɗun hono no amen minenga, mi mbiyataa ñiiri oro, ayo.